Ny kolontsaina mampiavaka an'i Frantsa dia ny fandrahoana sakafo, izany hoe ny lakozia. Frantsa de fantatritsika amin'ny fikarakarana sy ny fanamboarana ireny karazana mofo ireny. Ary ny- i la Frantsa ihany koa de voalohany erantany amin'ny famokarana divay, fromage.